A nau nate nat i lovongai a lovongai ko asan lava. Na nau akorong le metevoa, kag rina e metevoa so nate buk akus palu ta pasin i e nau le metevoa. Na no buk akus anira ta pasin i osongon so aino ri vap i aono kito osongon nei mang keve kain selen voiang koto pakangai sei si taun ke voiang ko taun ke voiang ri nat tanginang ve ri kavulik tanginang i taun ke voiang kilo osongon nei mang keve taun ararai asange ta kio buk aina si selen i buk aina palau parik kia nas ta kian sa serei an emung ve ka ri ke aina na kari ke anutun so aduk ivap ri kio sosongon na kilo lomon taun ani tumbuna kata angkuai si pege amalangas nimem ri nat tanginang i taun ke ta selen i osongon so ku mas buk ni aina voiang ko nas ani vuak matang, ko was a pelet, ko itoiton nei lu, ko was a ri bil visuk so ninia vanang ko selen voiang aina ki angkuai si pakangai anim ani ku nasal ani sinong ro nei liuan i kamilong osongon So ane si anutun kapa ko ang kuai si arai asukang ke ta kolo buk aina sie ninia akorong parik ka nas ni vuak a mang sikei a vuak ko vuak ari vuak asuang ke ta ka vuak e matang ka ngaut e matang ka vuak matang ka ngal ka sukal ari pok ani ka pakangai nia vei ani kana sinong ve kana aina na kana inatus emung so asuang no angkuai si vil amalanagas ani selen i osongon ani ra kuvul ve ri genereisen i taun ke na ane mung pok voiang kangkol si pakangai pok anira ta tara mas tun pok ane mung pok voiang kang kuai si pakangai pok anira ta tara mas tun pok au kara tumbuna kito ago kito osongon nei selen voiang kito angkuai si pakangai anira so asukang palau no akua si pege amalangas ane si ri nat tanginang kavulik tanginang voiang kipo buk osongon si taun ke. Ki longong a pege ke na ki angkuai si pakangai ani ra ki mas luk ani aina or anutun voiang ka pakangai anira voiang ka kovek i angkiki kovek i angbis nei liuan i osongon so ka togon a sinong ro ku ararai aro ani aina nat tanginang na aina tanginang ku ararai aro ani nat voiang kang koi si pakangai voiang ko kovek i angbis nei kamilong sinong i osongon. Milong kovek i angkiki kovek i angtalingai emung kamilong osongon ka kontiniu aliu tung si lapun voiang lapun lak ka. Angtalingai mi kamilong sinong i osongon. So continue ani akus i lovongai a aduk i vap voiang kilo ol si taun ke ri aina ri ani tun nat tanginang kavulik tanginang parik ki amang lomlomonai ni sa a tumbuna kata angkuai si akus ta tana so ri tumbuna kito pege amalangas ani ri nat tanginang na ri kavulik tanginang i taun ke voiang ki me angkuai si ruduai ni selen i osongon si taun ke. So man ku arai si taun ke a ri nat tanginang uk na ri kavulik tanginang duk parik kia ngon using an ani selen ang. Voiang a tumbuna kata angkuai si akus ta tana so kilo osongon palau si karia t akun selen i buk aina buk an utun na parik ka angkuai si pakangai si pakangai ani sinong i taun ke so mang ke bil voiang ko angkuai si create ani sinong i osongon kon asereai ani maiten nei liuan i osongon ang. Ko asong ke ta taun na luk palau a aina voiang parik ka tagon nala ang koi si luk ni aina iles vauk ko angkuai si alis pok anig ta maiten so so ka pakangai pok ani ri nat tanginang na kavulik tanginang ta ago ta Iomon taun ani sa na karung tumbuna kota antok irung tata ani tarung kovek i sabonai maiten tarung osongon nei selen. So man ku arai nei taun ke using ri vap kila buk osongon nei selen i buk aina palau buk anutun palau ku arai ta maiten ka angkuai si serei ang so ta vut ang tangai ko alakat le kuli karung tumbo koto ang le si pege tatana si kei tarung parik tarung pa longong using ia nasai ni soisinong si karung to so asukang na pege amalangas, asunge ta as lavongoi ko akuai si siang lak aduk i bil voiang custom na culture i lovongoi kapo continue si pasal iak si taun ke ari vap duk kuo using iak a pasin i kastam na kalsa i lavongai nari vap duk kapa kila ang kuai si lomontaun ani culture i lavongai using a kaen kaen bil kolo serei si taun ke na kolo angkuai si vil arikek ani ri vap. A to tanginang kolo serei na parik kipa tun ta to kavang ang voiang a tumbuna koto pege tatana. Kilo tun ta to tanginang na kilo lomon tuan asa. Kastam na culture i lovongai so aino si taun kavang aino si karung tumbuna koto toron a keve kaen arangai asage ta aina a iles vuak a laen si antun ki akavat ua na ku la ol nap si taun ang milong ia sinong kuvul so anutun kutela ol kute nas nang ta kam aina nang kate la ol ko pasin si tumbuna aino so taun a aina kote ol si taun kitala akavap ua lenginang ku mas ol na ku nas asunge ta nimai kotala nap si mak ani mang sika a anutun vai katela ol e ngesing ti kana osongon anim so si kam ol nei livan i kam ago ku mas lomlomonai asange ta kutala angkuai si serei a mang sikei a aina vaiang kitala pelak anim ta ku asongon si mang sikei a anutun so kam ol aungos nei rina mete ri vap na ri vapaungos mas akalit amalangas ta pasin mamaila suai ni mang tungam n ku nas kam vuak si vuak vuak ania kapa na anutun ka tun va kapa na ka mas ta io kag aina ti kag osongon na iles vuak kang kuai si pakangai nig. Sisan keve vubukai taunnan tok iata tana ka ang kuai si pakang anig kapa so taun ku ta mela olso taun ku te la ol man kila mak ua asukan ta amsio songon tamang anitun kaman nas asange ta ri vu koti vuak enei lu kumas vuak aungas ania asukaang sung kut, ku vas a pelet, ku uasa vakup, ki vuake matang, ku purute matang sung laman keve bi ke kumas vuak ania ani anitun ka tun var na ka kinle asange ta io kag aina vanaang siag osongon iles vuak ka angkuai nei kamung sinong i osongo ka vuak ari vuak i nei lu na ka ang kuai si sunguk ni maiten kuvul ve nau nei kamung iu. Ane si ani tun kapa kumas nas asange ta taun a aina kate la ol kita lap pilak ia anim neimai ku mas nas asunge ta taun a aina katela ol kitala pelak ia anim numai ku mas nas asunge ta kumas toron mamaila akorong pok anim mamaila ani ri vap kam pas meteri vap ka mes akalit amalangas t kolela aina si kam ol augos. Ku mas nas ta kutela atoron aina kitala mak anim na ku mas ago velai nas na kul kun vuak kapa. Ku vuak a matang ku vuak a lu ku vuak aungos a poi bil si kuai ani kam sinsinong si pakangai nim ve kam aina nei kamilong lu. Ani taun kute ago ka koveki angbis ka kove imai ten ka kovek i angtalingai nei kamilong sinong i osongon na lapun papalik ka ang talingai nimilon. Avil amalangas palau a selen i to voiang a lovongai kate to tatana ano so kana ti taun ke toro lo arai kinlei asange t aduk i bil voiang tumbuna koto pege tatana si lau lauan i kastam na culture kolo kating polek a kain ararai voian aino kito pege tatana using kainkain bil kolo serei si taun ke ko vil arikek lui ni vangang iria iri nat tanginang veri kavilik tanginang inei community na kitala kovek imang tunan ta to kavangang voiang a tumbuna ke kata angkua si mengen tatana na kilo tun palau ta to tanginang ke so ko bil voiang numaiasi kavulik, nat voiang kuo ol lak t osongon man ku kovek i lomlomonai aro mai ten kasa bonai anim so ko bilamim so ko bilamim kumas lomlomonai na ku tunavuanga ta i lesvuak koto pege tatana no bilip t ako ang kui iuai sipaka ngai lui nim na nas asang e ta ka angui si pak kangai lui nimsi kam selen i to aliu ani. Ku sere a mang siei a anutan, aina madot inei kamilong sinong i osangan. na si aveven ani kamilong matan inatus. Na kapa ka milong matan inatus ka ankoi si kon tinue aliu ani kain iau ang voiang namilong ta atogon ia na taun milong ta togon a kain lavang iles vauk kamilol nat, kavulik ka angkoi si to ausingal ani sa milong t angkol si to ausinga ni sa nilong ta angkoi si abis aino ria. So asugang no pege akit ane singira ta mang ke taun taroi ta li lomlomon tari bil tangirang tara mas lomlomon ta bill kavang using nei kag tun na kag nas asang ke ta bil kavang kapa angkol si pakangai aungas nira ka pakangai nira ka soi sinang na kara matan to erina ko kovek irikek ti ku nas bil ko serei tanginang si taun ke sei bil laba ta ku mas nas ani to voiang a tumbuna katang kuai a to itaun tangiang bil laba ta ku mas nas ani sa karung tumbuna kata toai ania. Ninia aungas kaol nei sais voi ang kang koi si pakangai anira so ago ta uli lomlomon ai ta ku abis a man keve bil voiang kolo serei tanginang na ku la lomon taun aungas na sa kata serei aino si karun tumbuna. So rina na nari kavulik tang inang a pasin, iasongon kana si taun ke parik kapa ngon pakangai an ani karung matan vap or karung tumbuna e rina. A duk i bil kilo vuak va nei kari nas na kari lomlomonai sei parik kia vassta ko atek or ko vill arikek luai ani karung to e lovongai. So nate akut pok ina ri nat a kavulik ilovongai ta ra mas nas ta keve taun aungas tara tara te mas ngo vei na bilang ge ta kkus maslom lomon ai akit aino le ni osangon on ku vak a mang salna bil voiang kolo biltanginang ku mas lomlomon akit ani bilang karung tumbuna kata pekeirung tatana. So karung tumbana ko to pege irang ta pasin i culture, custom voi ang ko tukul bung i lovongai so man keve tuan kulo lomon taun a pasin culture.